உங்கள் ஸ்மூத்தியை எந்தப் பழத்தை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.... உங்களுக்கு என்ன திரவம் தேவை என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.... சிறிது பச்சை சேர்க்கவும்.... இனிப்பு.... உங்கள் பொருட்களைக் கலக்கவும் - நிச்சயமாக, அந்தப் பகுதியை நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் ஸ்மூத்தி, ப்யூரி அல்லது ஷேக் என்று சொல்லும் பொத்தானைத் தேடுங்கள்.